Ma hyi kimɓǝ luma na kimɓǝ gua wu ma kongǝl na ma luma ka tsala na ghǝzǝ ka wutǝn kimɓǝ vǝ kimɓǝ luma ma ka bukǝ mma na talata ma ka makǝn ma na ai luma muvuyǝ vǝzhǝ baji vǝzhǝ vuya jigha bagǝrǝ ma vǝzhǝ gaza na vǝzhǝ ɗa vǝzhǝ wu ma ɗa luma rǝ hyǝzǝ gaza ma vǝzhǝ mǝvǝn na hyǝzǝ vǝzhǝ mbwa ra tsu mbǝ makaranta rǝ kwa shǝshangǝ ghá hyi twufǝ vǝ bwayatsǝ nǝ mbwa mǝmǝl tlǝn na kukushǝ kimbǝ hyi mbwa ka kimɓǝ lumǝ ta sǝghǝrǝ luma ka tsala talata á luma muvu vǝzhǝ baja vǝzhǝ vuya jigha bajiri vǝghǝ gaza vǝzhǝ wu ma zǝm luma wu ma ri aa ladi vǝzhǝ wu ma tsu mbǝ church ri,